Philippines adhaa ishia khabdhii adhaa ishia thaa lila itbekhenu tha dhurani thaa inamaa yote woth bekhenu akishin inamaa heshimthee akishin wageni khabetee akhishin wageni karibishithu akamaa muhimu kheteee aminen dhub Sheree ishian birria Sheree sunen akamaa muhimu kaskethe dhub aminen won ishin fandhotu thaa americatif iyo asia akhan fandhoti dhibiii